ईरान चे इतिहासान खूप लांब चालता। पहिली तेका पर्शिया म्हंतले जेन्ना थई एलमाइट लोक रवतले। मगीर वेगवेगळे लोक आले राज करपाक जाशे की सायरस द ग्रेट, अलेक्झांडर द ग्रेट। याह वक्तार झोराष्ट्रियनिज़म या जाग्या चो धर्म अशिलों। आता झोराष्ट्रियनिज़म मांपी लोक खूप कमी जालेया। तेरावे सावधेन मुस्लिम धर्म हितून ते चाड मांपक लागले।